Pues alndom mapac imeajtsats gume par manguiayajts cuej apieng nipilan porque nipilan sixijp porque anol quixip neáwan apiüng o siiriow anoclat que lango mitsotomear quil inpiüw nipilan apién nde umbas anop perparmajnej apac imeajtsas pues ngümi par manguiayajts cuej apiüng nipilan patanejts es tetec dios para mambiol icorts para alndom majlüiquiüts najnej porque si mambianajcats nipilan nguminajnej nipilan alndom machieng icoots alndom mapaijch icoots yndoj pajiüntsats iajguiey nguminajnej lango meijlüc najnej laago mapac imeajts pijlüc pues pijlüc per lango minajnej persi icojts marangajts anoc esfuerso por marangajts najnej y ngume par mayacats tiül imeajtsats lo que nipilan apieng loquie asajüw icoots pues claro ueque alndom alndom majlüiquiüts najnej.